Ilay paosy kely fanampiny amin'ny <hesitation> paosin'ny jeans iny an, ilay eo amin'ny ankavanana, taloha izy iny dia natao ho fampirimana <hesitation> famantaranandro ilay <hesitation> entin-tànana kely, ilay boribory ireny. Fa aty aoriana izy iny efa lasa <hesitation> haingo sisa